Alura për taié le unge ëntà pìé ël taiaunge u le tëzoire e taié ün'ungia për volta, ëntà fe atansiun a pa taié ël dil e le unge a devu esi abastansa curte